Gne tombosoa ny gnamesa fanapa sakafo, gne tombosoa, tombosoane bagety, e sonoa e tena mapiasa anazy fa sy de tena nampiasa anazy aho, fa fihinanandreo akô gnaniny e sotrike vakoa izy io, e tombotsoane forisety da <hesitation> fa- solone tagna mitaha hena izy io zany.